أنا بجدم طبج مجبوس الدجاج لأنه واحدٍ من أهم الأطباج التجليدية في عمان، التوابل العمانية تعطيه نكهة مميزة والريحة لحالها تجذب الحكام، المجبوس يعبر عن أصالة التراث العماني وأعتجد إنه بيفوز، لأنه يمثل ثقافة غنية ويوازن بين النكهات بشكلٍ يجذب الجميع.